Chaꞌtsondyo̱ tajnaaⁿꞌa nꞌoom nomta ndoꞌ quiwilꞌueeꞌndyo̱ tsꞌoom nomta quia na quitaandyo̱ na wawꞌaaya, nnomchꞌeeⁿya oo tsꞌom nataa chaꞌtsondyo̱ nquiuuya chiuuwaa na nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ cwii nomta macaⁿnaꞌ na nntꞌuii tsꞌaⁿ juunaꞌ ñequio we lꞌo̱ tsꞌaⁿ ndoꞌ nncꞌoomñe tsꞌaⁿ juunaꞌ nnomtyuaa chaꞌ na ñequio juunaꞌ matseitjom tsꞌaⁿ toꞌ, matseitjom tsꞌaⁿ tsꞌo ndoꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿ na tyjiiꞌ na windyuaa nnomtyuaa ndoꞌ quiwilꞌueeꞌndyo̱ mawendyee nnom nꞌoom nomta quia na quitaandyo̱, quia na quitaandyo̱ yuu na watyeeⁿ piso quiwilꞌueeꞌndyo̱ nꞌoom nomta na ndyaa nqueⁿ chaꞌ joonaꞌ ya cwilatjomnaꞌ cweꞌ tomti tsꞌo oo xiaaꞌ tsꞌo, sa̱a̱ mati jeꞌ quia na cwitaandyo̱ yuu na nnomtyuaa ndoꞌ yuu na windyuaa toꞌ na mantꞌmaⁿ cwiwilꞌueeꞌndyo̱ nꞌoom nomta na teincooti nqueⁿ ndoꞌ na nquiee nqueⁿ chaꞌ na joonaꞌ ya cwilatjomnaꞌ toꞌ na windyuaa.